Tanguin kuru pa postakah, tanguin, no pa vahuv, ha hama iu en`en ahik, ihio nenah, hionena, avu pes- avu pa sue kaneo, beo pasi no <hesitation> no mea naban ari to iu no rer. No mea naban ari to iu no rer, pa gunah ma hanan, gon a motokar, nom pa noma, noma gon o moto pahan ma tahi, ong ma, pa ong ma po o enom to tenem a'ih.